Ko ɓe keɓti pootal ɗum kam, ɓe puɗɗi wañcugo, ko ɓe naasti huujeji ɗe ɓe yi’i kam feere feere, ndembo nde ɓe naasti ɓe puɗɗi ƴamango visa maɓɓe, ɓe puɗɗi raɓɓutugo koordinet e adresji haa toyi, Babal maa woni.